Iraani kultuur, nooh, midä ma sääntsest as'ast mõista üteldäq? Tuu um jälki sääne islami kultuur, aga tuu um nigu Vana-Pärsiä kultuur tegeligult. Innemb kutsuti tuud Pärsiäs ja pärsiäkiilne. Aga noh, kirjä pandas tuud kiilt araabia tähtiga ja taa um väega kõvva mõotõt araabia kultuurist.